مثلاً، نجم نقول رقم الهاتف هو اثنا عشر - ثلاثمئة وخمسة وأربعون - ستة آلاف وسبع مئة وتسعة وثمانون. هذا رقم وهمي، لكن يعبر عن نموذج لأرقام الهواتف.